Huunde man aranndewol kam hilna tan masin, To hilni ambo mi naftiran be anndal mi mari jotta ngam mi andi be Wala anndal man duɓii duɓiiji ko saali ngamman mi daran mi Naftira be anndal man mi laari mi wadan ko nafata ɓe haa Rayuwa mabɓe haa wakkati man.